أكيد الرياضيات مهمة مانها أبداً عديمة الفائدة ، الرياضيات تفيدنا بكل مجالات الحياة ، من بداية ااا- إنه تعلمك كيف تحاسب بالمحلات لين العلوم الكبيرة طب هندسة عمارة كميا ، كل هذى العلوم الكبيرة قائمة على الرياضيات بصورة أساسية ، حتى أبسط لحظات حياتنا قائمة على الرياضيات.